Jujkada akile askada farida chkwith wuəa həiskwa abainagh maə badavavftkaghva abainagh maə lahka lahva dabakghan dva daka wurakghar wura wuəachka daghaya vjir zgune azan harzida ba. a yaum dəa kada iy daəa dabarghan dva a klarni bijamvgha ngavjirchida ma da paghdipgha daəa kudiə kudəiva to ngawud maə lahva ngakn ngabainagh ma kaəka kəava nga dadaghsi maə kəava kakada akile harkda akil chka harkda sghich titigh mai rabu chka kada zakgharchan kwara ngulamchagh ha ngakamaə naəi laəva to dgwaya dadjuwaka kakada hlako dgwaya gwihnacha wusaka asta baka aharzika amanilka dgharwa ahaste to ai manil chagha wiyahda mbaghba newchka naititighna au zakdafza ha ai gama ndɓa kwacha titaghna da zaghdafzanəa waidunihagh gole usan zghe mnew chka kakada vinain da dvamicha to vinichkad dvamichai gwighnada bakanai kakada wusaya zalagh naghcida zakdafzau nan skichkaha kada zdaghar kwata kada hlako a nghrichannan kwata hlako dwaichane tughba cha iyalwa tama tughba skacha judajuwamda hri dadnagh ghuwi gole kada zaksagza an dughruha man aurighamda cha iyalwanni tama azamdada za vjir zgun gole njkane dugh gole njkane amma vjarhazan ikwa əaka ndaidaika. Amma vjir zgun zan ikwa əaka ndaidaya to kagh gole kakada lurazdad nagha lurakaz bainagha bainagh gole taəaksag kwirva dadnagh gole nga təaksag kwirva dgharwa amanaghika dagna dak laəna kwarikwargha ngaka ido iyava to snokagh naghna gole duk laəna kwarigha nga ido iyava kagwadjgaft nah ghilgurita dghughwa ka ghuwagaft nagh paigurni daghgur gole kagwadjgaftghgur nahcha kwara aya nchaknasana haha haha chakwararikwartan baihsir zga dadahsir gole gurma bamirba a daəiya bayaghgur zga dadaghgura aha kada tawari vghan vjar chka tawarichan vgha achka hak njkansani gole ka guwadjgaf zdafwaghda dadnaghchi zga bainaghche katada magkwa magkagha kagh gole dada hzaki bainagha dajuwaka dga zalma da sghisagtada parari vgha kaghda ghuwa. ari zana kaghda zgharzada ghaya ahazzal chka wicha kwaraki bainaghba abichakgharha kiskakda gwidinaba zəahunachlaə managhimankava dara ngyaka vdarauha dolikagha sghisaga da manari mana to baghan dugh gole dichawicha kwararin dughsire dole a snukchka da birban əul kwara juwa wicha kwararikan bainagha juwa maniwha golika juwa gole to wusa manika thra guwihe kakada pghan kavir chkan dada ngakada mani thra gwih goliva dada mblavghaka ngatitaghna da bakabava kaghva mblaghau nahcha manskika nahcha haste to kucha manika aurizzalau dolizalda chachakdil chachal damanda wighe wali manthava wali wiva glandardar ndar damanda wiyahgha juwaneha kakada gwayil. Kamtaske ada gwayilka kuyaka ada gwayalka wiyahwiyahka kakadaju vaəuvaə skifta gagava ayya nahcha gwar dughga mimin zigha gwagha hasta ai nahcha gwarsiya ai ngamanna haəhava ai wirda auba skandan cvhkane kakadamchi chkne gublah kakada iyalle nga titaghna dakwara hava ka ndaərakghar chkine kada həaki həa to dadaman thra iy iy ka daadaika chachamka juwaft wuch milnana chachamka juwaft wuch bainagha ko bajij nagha skajuman aure nghiin hada tafakam kafamghare ko jijagh bainagha ko jijagh dadnagha dak skina dagnaka chachamka juwafte usa dghauguwa haste katada tawaki vgha aska ndav gole athaəauka a. a viyaki wuchga dadnaghche zga jijnaghche awaki wusta angaskina manikava kakada thaəawa wasawasa ksa mani ske chkane kadasau fta dvachka wasa wasa ska mani ski chkane dadasawft dvachka dada bazakdumta vjir chka rve ko sknukchka bazak dawuwe ko dadnaghne dada njgiranka rvin bainagha dada kwari bainagh la. a həiskwe davaika viya thirchane dada kwari ndadnagh laə hdəiskwe kongan vyaki ghaghva dajuft vjir chka kungan vyaki a vjirchkava dajudaft zighchka sine njkana a dahamda dole ngakangugda manairskina kwaran kwara juda managhiniha kunahcha makbitane juwani juwaka dazardagharza to zardgharka təemda wacharvi chane juda wusa zan skwaki duksa dazaka gwihzan baka bakchan kwihe Dambasmbaska wusnich gwihe to haəzan gatni gole atkwalika nghaske hada kwara ngwihe kaga bakaya kakada nghe. a lkuva zda ghandawa askandava anghika ghwihche aghəi ske nghwihche kadahaldghar ske ana nghwih zanda dangna ai dgharwa changhad ghulavaka hada kwara kada sukdu dgwaiche zanda haldo dgwaiche kada sukduwe kda kachdaki zana kada barubachkan mbarte ka juda juwa aika rvighnagh gle hlem anguɗika zan wuliwa nanka zana ngazancha gəa chkana iyalwava wayi kanna zana wirkthaki zanba dadghuwa wir kthakizanba baighuwa bainagha a awakibainagha a awaki dad nagha wirkuraghik bainaghau wir kuraghik dadnaghu zəanich laəa nah baighu zne nahcha chkanaha nah dadghuwa zne hmm nahgwayal vagha nah dughvagah nah əadilvagha aha aya wiəaugchamba mine barghaba rve kuwiyah ske chkni gharwude bargha rviwudzigha manadagnaude mdamuka ka skada kwarka vjirghnaghche aya gama wudava kwarari la. an wud gole manwe ahaz dughche askandav dole a chadaugharche ngama. a mana maskwal chkna chamanan maskwalva to kada viydau gharche skandava ka zalda zdafe kada dghaya kada girafa kada gwalyalka wuda kəiye laəchga milnanannacha iyalwa dolika chigabat sire amma athartnigh wuch milnana tharthnigh wuch baighuwa thartnigh wuch jijghuwacha dure athartnigh wuch yayi ghuwa ska dadagwal iyayeka duklaə na kwarakikwarga vjarnuk chka Zga dghaunuk chka zgaga gwaghchga dad nagha kaghnagh kwara a taədughda dalgha a iyalkagha ngaskinada da maə kaghzdauva kwatakwata aujilka jahile ngatitaghna da kwara ghuwiəda wudchi kiha hniva ko ingakghatma ngakama. a gwarwudan dastava cha chanlaə chanda na kizan kwudba ahaste taftkagha drile to chkwakgha ske askach kwara kihahne iyalwa to dolite ngazanda wach mbarchka knava viyardil ghuwe sakwarduwa kathraki zana kada nguəachka ai usa dadghwa naiguska chka skachan ngla chakalardir ga gwaskaghnagh sane sukarduwa kada kathraki zana usa dadghuche ayabaghika dada to juwad sagawuda da yarwa vəik hkara kadikada nduki yarwa farika juwada luwa gole zdik hkara kadikada ndukim dughude chaselta iyalwa astacha selsaga hnafta wufate mathaghgha dagsiha kada dughudafta wufa ngavɗiva ngafichva cha juwada sagte da yarwa iyalwa Askandav gole a ghilni gwadjgaftte adghida ske mchewkwa daka juda wusa kak nisaghsiche asandav gole mblardu zana usa wir kuraghik zalaghnagha zdgharzan yarwa kazagh pachek chekgha manasanta thagite mniwha aya agwadjgaftda da zadau naghsana dada dagnan chkansana wanda juwachkan dayarwasan gole chajuwad sagwud iyawa zigah chachama kwarha wuta hanam ɗula kakada sghisag vəik hkare juwachkada nduka luwau juvikfiəkau hanfta wufa wude chausad da dvaude akagh dghiva naya ghuwidga minamine aghuwuchanva ai ngaghwichanva damadwighigh kzal ndiba da hpaə haya da hpaəwighba ha naya thachana mine, naya augha wujghad wujgha kwalgushe davgha kagha naighwichana naya wujghada wuja gulkkushe davgha kagha vjir zgunan hne njkane daghbalan hni nglaku njkane katada wujgha kada juwadavdanagha